Si iu putissi turnari ‘ntra na simana, nun criju ca canciassi assai cosi picchì nun succidìu nenti di particularmenti nigativu. Anzi, fu na simana pi daveru ntirissanti. Criju ca canciassi sulu la manera di travagghiari picchì macari putissi ottèniri chiù risultati. Ecco, un poco chiù di travagghiu